Te një jardin ka rrish atentu te shumë shurbise: më para se gjithqish ka gjesh një botë di qualità e mirë çë ka i nutrienti gjushtu pë’ -për qantimat, pra’ nga- <hesitation> ka i japsh- ka potisësh qantimat çë ke vunë te jardini sa të rrojën, e soprattuttu, na janë qantima të mdha ka i potarsh, cioè ka i shkosh një gërshërë e madhe sa të i presh rrenjët më shumë.